بعتقد إن الحيوان اللي يمثلني و يمثل شخصيتي هو الأسد ليش الاسد علي الرغم من أن الأسد مو أضخم حيوان ولا هو أشرس حيوان بالغابة و لكنه هو الأذكي ، هو حيوان مو يخاف هو حيوان قائد عندو شخصيي كبيري <hesitation> عندو مسؤولية لأفراد عشيرتو يقتنص الفرص ، ف أنا أعتقد هايدي شخصية تمثلني.